<hesitation> Fotoana, andaniako fotoagna akegny zany an, de <hesitation> maka echanti- echantillon na tany an, de maka sary an, de <hesitation> magnomana données zegny andeha <hesitation> atoroko an'olona ambony tany.